I cibi ch'an piazu tantu ch'a sun tantu custus a sun ad ezempi le fëtin-e spësse o i arost tantu gros o da senò le pizze cun tanti tante coze ënsima e bon